Mosnjeri, çili ë u ruolu di u governu, ngë ka un ruolu te kji shurbes, na l’etica personali na e kemi a prescindiri dalla forma di governo, mënd ish la democrazia, mënd ishën çentumila shurbise ma si një kumpurtaret e qillet me tjerët ngë centra mosgjë, çë i hin?